<hesitation> Reo Marôka ndraiky fômban-dreo reo izen̈y malaza reo amy resaka resaka fandraisan̈a fandraisan̈a vahiny. Tena tia mandray vahiny izen̈y reo ten̈a mahay mandray vahiny koa. Avy eo misy hamama zey izen̈y azoko on̈o fômban-dreo Marôka àby io amy resaka fisain̈a fisaina izen̈y.